kua color ani maepïtä tïïva, kua Tïva jaeko yandevegua möpëtï <hesitation> ikavigueva color omee yande puresa, mbaeti ikia kua color tiiva, opaeteyaesa mbaenunga color tïvä yae, ñamae yave mbaetï kua guinoi <hesitation> mbaeti guinoi iyapï kua infinito, kua clor tiiva, jare opaete ombo significa mbae yaikuava.